نفضل تكون عندي مكتبة في هالكتب اللي تكتبت للتو. ويكون عندي الوقت اني كل مرة نقرا كتاب ونغوص فيه. ونفهمه ويزيدني معلومات على اني تكون عندي الحقيقة معرفة متاع لوحات. اه الكتب عالم جديد ومع كل كتاب رحلة جديدة ودنيا جديدة وحياة مااحلاها جديدة معلومة جديدة لو تمل منها